Ko chakula che kwaam ko- komalo chukwaam petushe chu kokoriku, ko kwaam kiseri, kiseri ko chakula che- chetindoi minutik che che tofa che- che makerkei, tindoi ch tindoi pandek, kindeni kipuruchi pandek ak marakwek, ko marakwek ii kotindai mi- mi- minutik che- chetareti poorto ko- kokararanit ko pandek kotareti porto konyor kimnatet, ko ki- kiseri kechapei kipikeipu, ketaunen marakwek, ikwei marakwek ngot ko mii chekinun'yo iiste kopa tapan, aki iipu ipu marakwek kai, inur kit kitikin sikosikchi koeku ko- ko- ko- kotsup korur, ng'o ng'omainur komasipkorure ko- ko- ko- koipe sait, ko iitu inyo ii ilal maat, inde marakwechu ko- ko- ko- kotokochemukonio kidogo, kong'ochemukoon ko karipu kukakonam kole, indene ng'okapandekuk ko ka nyalileen, itaunen marakwek, korok, ng'o karipu koruryo, inde inde pandek ng'ot ko nyalileen, ng'ot ko pandek ko ma ko- ko kiamya. Ko akoi itaunen pandek amu iin pandek cheki chekiyamyo, inde pandek ii, koruryo kidogo, ng'o ko paadae nyo inde marakwek, kochamukonio karipu saishek somok, ko karipu koruryo ko saishek choe i- ii- iitapeni sait ake tukul siteshini peek, akime akiii itapen kotolale maat, ng'olale maat imete kochamukoon kapsa ko- ko- ko- ko- kochemukoon akoi koruryo, ko ng'i chakulechu ng'imache inai ile karuryo, kokakoek soft, koka ko- ko terteritu, ning'inam ileii koterter imuch ichamcham, ng'oka ng'oruryo, ko ka ikase ko eng' kutii ile kakoruryo, ii kokakoruryo kunoe, iip anyun ipi karang'an soko iteshi iteshi tukuk che sapos keteshi, iteshi kitunguik, mi nyanyeek, mii nekele hoho, pilipiliot, mito dania, mi tukun chechang chemuch iiteshi kiseri sasa ikeel tukuchotok akinde mwaita, akinde kiserik kuk, ko kiserichu ko muuch iteschi piasiik, much iteshi piasik che anyiny, ko much iteshi tukun chechang akot kapichek, iteshi karatyek, kwanyinyitu kiseri.